Liƴƴi kam woodi noone-noone maaji ɗuuɗɗi. Ɗi gaawooɓe inndirta-ɗi walla kamɓe maa nyaamooɓe. Nder ille ɗen poti mbi'en, kuurjiwu ɗuuɗal maaji e wi'ee kuurjiiji. Nden woodi jayewu, woodi ngu- mbi- bi'eteengu toolawu walla bulannge ɗuuɗɗi maaji e wi'ee toolaaji. Woodi maayoowu ɗuuɗɗi maaji e wi'ee maayooji. Woodi soolewu ɗuuɗɗi ɗin kadi e wi'ee sooleeji, nden woodi ko ɓe mbi'ata laalawu walla mbi'aa laalaaji. Ɗo'o fuu ko inɗe liɗɗi feere-feere maaji no ɗi ngontiri e kadi no ƴiƴe maaji ngontiri e ko nanndi e non.